Finaa tawaa bagladees jooni, siiŋaaji kuuraɗi ana ton, kaa alsilaamaaku ɓuri jaalaade. Ɗun ɓe njaharata jaɓɓal muuɗun du. Hono maɓɓe ɓoornaade tuubaaji juutɗe e saayaaje jon kaa hono gaa ko wiyetee forkiyaaji koo.